Oko ifomo kuye kwo hgu eye ki umba asokuzu mba utenzu ole eko mutu kuwo gwu woshi mo aku megaega te aku kuwo gwu woshi mo oteka nana oyanu kuwo gwu kala ɔzɔte uwnze eyi okɔo owneze aka ɔnuo udu ushi bwokwo miso tayi gba akate aku nega ega te oko bula ɔnu oya esuma lyesu me yi ka telala oyesu damo onzu ufo awoo moko ba ate kai le megyi te, me shi anuwu'a la ume mi a'a lu umenzami to eshi ɔbwɔze wumawuu umenenmi to eshi obwɔze wumawuu ɔwɔ kwɔfi ofu enze azonu azonu kɔkwɔ ɔkaewomo ori ɔwbwuma adame lyetu lala eyitumobi ɔzewuma oyiho. Ishi ayama, ishi eyi rinse ishi aku ɔkwɔbwa nana aku usuwa eyi amasa, aku ulofo umawuode ubwpo bi ugwu bwɔkɔowo ekama te a gole oma ame, oma ombi uwewu te aku wu okpayi oma ombi uwewu ta aku wu okopayii oma ameh dai ele akokpayi awu dai ubwole ngha, kwao onze wuma bingha ibwo adi epo afiela ekeyi oremo ogba wumbetembo to agaruwu uwuadami, obafu agah akweyi ozote eto oshiwu ogbo? Agɔyi oko uwuw edomo ekeyi ori nzeshi kuye kwɔgwumo ba mbafo etewu ekpomo etewu eyi ekop wepo moba ɔtemetewu anghawu moba oko ɔtemetewu anghawu moba oko otemeanyiwu anghawu to enyi gba enyeye. mu ɔyi unyete ole oko itomo gyo-o-o umba kekelele oyi mu eko itomo

Ifate lo fya uwu bwokwo aku kuwo ngwu woshi mo gba aku te kwokpo ngwu ukpo ku zozu fe. lo to oko kuwo agwu woshimo, ɔfe oko aku onzu uwu bwama. mui mu kusukpo onzu uwu bwama, aku oznu uwu bwɔkwɔawbwama la onzɔnu kuwo kwole igbamo oko abwangha ma. apula iyi ikiho oguze uwu ngɔ gyi ta okola abwangha ma, oko womo mogba, oko abwangha ma ma ekpayi igboma mogba oko abwangha ma ma ebi igyima mogba mbi womo la mbiwomo mogba ma ugoh isama ugwangha bula ada uwangha oko abwangha mama bwɔkɔ ko ngɔ akaomo sks ogbalala oko eto kuye iggirimu eshiwu oko asawu ugoh wuma oko a bwangha ma ma ma bwɔkwɔ. ngɔyi mogba mo lala umene umanda ngha umeuwumene aka ogbangha. Oko abwangha ma ma bwɔkwɔ eshi wu kiya igyirimo oko abwanghama mabuyi mabuyi eduma iwomo mtutu oko abwanghama mabuyi mabuyi aku mishishi gba ngɔ wole lala abwangha ma mɔɔ. oko abwanghama ji ma ambu yi ume imbama mole onzote uweyi ukpenyi urima molre ozote uweyi ukpenyi urima aku ɔkwumo. ope uwu enzubakoh aku koba te uweyi ukpenyi urima aku koba te uweyi ukpenyi urima aku ɔkumo enyi ikpakya gba ekey igbe kuku le kuwo kwole le ifote oko bula ɔnu lokpa kya gba okeyi ogbe kuku le kuwo kwole le ifote oko bula onu lokpa kya iggy ifote logyi lofyale. ikpekya te oko bula onu onyama la esu inyi iso iyi egbo aku iso iyi woshi iso iyi nyama laesu nyenyi aku iso iyi egbo iso iyo ekpasu mo iso iyi nyama laesu nyenyi aku eso iyi egbo aku iso iyi-iyi lyi kowga mo. Aku iso iyi aku iso lyi lyi egbo iso iyi nyama laesu aku iyi egbo, ma aku iso iyi ekpasu nana aku yi kowhgamo, ikpakya nyenyi aku egbo aku iso iyi te uweze uwu bwokwɔ eyi kuwo ayi gba ofyama ayi eyi kiya mega-mega gba meto umewu le uh uh ngɔ gba ɔkah mo gbami ayi gba lunyama laesu uji ungɔ oko ngɔ bwɔ ɔnu uwu kwɔyi kwɔle, kpiri nyenyi aku iso iyi egbo, kuwo kwɔle le kiya igyi bwɔkwɔ rishi bwɔkwɔ oko laaya ɔnu nana ɔnu le to oko awu aku kuwo ngwu egbo, aku kuwa ugwu iyitu mo aku kuwo ngwu ekpasu mo aku kuwo ngwu kija igi bwɔkwɔ ngɔ kpalagyi elɔ mogba'a nana oko a kpalagyi elu mogba'a gba onzu ele ebe eto.